<hesitation> yovetaté xhidi'da kué, iño <hesitation> a honré <hesitation> kuididaja kueuntá, kudunakué hun hu okó un <hesitation> a yú honré kó vetaña xedeyichi takonená.